So a majjii e ley nokku, so aɗe haala nokku ɗon oo tan, a lanndoto faa njiitaa laawol maaɗa. Sabi fulɓe ana mbiya "jon ɗengal muuɗun, haanaa ko tawee ana majja.". <hesitation> So aɗa landoo tan, <hesitation> yiitugol maa yaawan.